पाकिस्तान की जो या पाक शैली है नि वो गनी अलग है। क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर मुसलमान हैं। तो मुसलमान तो मास मदिरा ज्यादा कावे। ये लोग मास को ही भोजन बनावे, गाय को भी काट देवे। मछली को भोजन, मुर्गा को भोजन एसा को भोजन पाकिस्तान का लोग बनावे। इन भोजन ए बना बा के लिए ये लोग तेज मसाला को उपयोग करे। यहां का लोग काली चाय का तो बहुत ज्यादा शौकीन है।